Ka tima kuye ne, ka ng kun kini sin ng ma twabaki buniyangu ti nayemi ti bwesim mime ma yale ka nau wa̱le niye nang kwaman ki̱ni kangu na di kuko lamangu yinu na ki diwal kwama nu ka fwa nimin chita dakan na maditu dine tewudewe ki bau chi tiyili a mwintuwe niwu a kau na balo ka mur dikur lo kinu ka fwa chimin chi a dakani kani ma twabaki̱ke yinu na baya du min kini naye, nayemi ka yika bwakike bwesim minu ka yikatu bwakike dine in ki̱n naba yunke kiyika du ki yun bwesimu chi a dakani bwesim mimu ki yika bwakike nibu ka yung chi tikan chi we bwakike dine ke kela longe beka ma chiya dakani ka nau wuwule niye ka mwe tamang kangu yi kang chiyang yine min te mang kunu yo ma ma twabakike ma ri tichiye mang dau yungumi mang gau da ki̱lale yamang dange kuu wu ma ma mayadu dii wuko dine yamange ka lam kuwe ma ma twabanune tewuduwe kini kang mang kukiye limang ma yo ma be limang yo n ma nangang limang yo ma kila lo ma kila tidu limag ma chau kaku kini nangang magu nir mina a lim dine chitu ma ya mi mada kuutu dine mi chu tim ma chu chitu nir mina ke ka chaame, ka kwandale ka wa̱me. Ka titile chiye titu nir minu a ke we chwa̱r dikinte ma chudite, yinu ka mang nangang n nwetaman we nir munin ki̱ bundi wukayo dine lima ku irangu, mang kaba teniyu we kuu dine min ku chitu min chuditu kini ki̱kwi, min nwe tamang yi kang chiyang ka di n ku a lam tibe wu a dakan mang swedu mang fikade mang swedu we dirtini ma kurbwiu dine ke n fikan ke ya dukun difwiin didu ma chakkang mani ma nangangu yinu kinin yiko mang kunu yo bwiyo a ya fikakike mang kunu mang wii tinu we nanngu mang chau kaku kini nangang we kuu mi̱ma nangang ka nangange yine yo di ma ku a kau diyalenge ka kuradu mimang ki̱la lo yamang dang ɗi̱kurlo mini yamang dang bwesimmumi kini kaang a yika kiki̱ku a ki̱lang dine kaan be longe be maya bwesimu a kilawe nayemi a ki̱late lo ma buu nayemi yo ta kilalonge, yire tang ta diye kuko diyang ka famidu ko ta diye kuko limang tete bwesimmu yiko ti̱n ka famidu ko tete ni diye kuko limang ki̱rim naba yunke we ka̱n kikunu a fwa nimin ko nimangyin, nimangyin, nimangyin yini nin u dau chi a fwanimin ko ni mange ni dau ki̱ni nir diin yin mayiyu tattikachiu ki mwalamine chi a bwa kikeyu mada̱n chichiya mange dine ka yungi sweram bwe sim bibu kifunti bwiya, ka funtibu bwiya? Yinu nayemi ka fwami chi, chi ya ma we wandi wukotu yi kwang bwesimimu ka wuwule niye ka fwa chi n chiya ma we wandi wukatu kini kwan kutengu mang dangin chi chiya ma we bwa kikeng, yinu yo yikokeng yinu mang kilandu mang yidi mi a dakan ma rumwe kaang rumwenge mang <hesitation> do dikan kulun ma chire bwa tibe nibe finu yamang swenu ti kal nine finu yama ya nibu nimu na swedu nanu fwayamu a dakan nang dodu wu kabe kini mukki̱ we bunu kini kwa̱ng beni swedu kanu swenge nu fwayami nu nuratini chi ya tau ni fwadi dine ka makani we fiseko wa tittiye kiyadi ka̱nchiyang niyu kama chiya daabe ni yalu niko chittiyu mu lwaradi a daabu n nwe ki chitti bi̱nni ki duyadu nan finu nayan ni ma yirange nan finu nayan ni man yamme ni do yammu kini kaan a dakanga fwo fiko nang ma kele kanang wule niye kinwe tama̱ng ka wule niye ki̱ma chi a dakan we fiko, yinu we fiko nu ngak ki̱kure ni yi bwesimu ni ko tuya ti̱ma daa wile ane chi tiyilitu kiyani kwako tiwe se ni ka nwe riye ka ni a nwebu riyenge ka medu yire ka ya chiwu ka maka kinu we fisweko wa titiiye, ni yal bwesimu, ni yodu we ware, dine ke ka a yo yayu wuyile kan ka aya yayu wuyileng. Ki yundu feneng ka le chiminu, kono chi abe yo yichi loni, ka ma chi ya dakani Kwama, kanwe tamang chiyan, a ne wukani ka kai irewe yinu kin yikotu ka tan nan diwu, nang le kan kwaman nan mati twabake diwuko nin ledu nin mati twabakiku ka wule niye, kinwe tamang wu sele wu nang yo diwuko a wunnine ka bedu kafwadi nimin ti̱kwali kwamatu ka, fwanimin ya̱m kwamammu, dine nang ya̱mbubu ki̱ni ti̱kuri ki̱diya kwadum ane wukani nan tewuduwe dine ki̱nan ni ki̱ni ti̱kurye, ka ni fwawe yiko naba ki̱kure a nang nimi ki̱kure we chi a dakan nang madu we di̱balbwinu, n chi dakan nin madu we dibal bwinu, ane nwe taman ki̱ne mi fwadu ko wureniye mi yidi mi chi mwang madu di̱n kwamanu ane ka ya rikaku nibu ka nang nimin kikure we fiko, yini dag, yiniwe fiko nan tibu nan nwe ti̱kwa̱litu nan dan chi ya daakan nan madu dike ka wule aya kai nwe ta̱ma̱n ya fisweke ti̱ttiye, yini yiko ka ni we ki̱kurewe ka nan wuleniye ka be loko ki̱ beka swedu ti dikur lo ki̱ni ka yiko yo nang ya diwe we fi niswedu niman kelunwe niba fwaba tika tikwali titu ki fwedu we timi kini kwangtu niba gau kikure ko niba maduwe ying niba maduwe ying neki chite swanki̱ku sudu a newe nang kiku mu swedu mun kun ane wukani wu ka makane we ane ni ka nin sufurewe ane ni. Kayan tekan kayan dikan dikwal di̱du ma madu ke a makanuwe, aya yun yikotu swe kiku ni kii kikugunang kikadu a limbu ka mun n ti nibu nabwene, yam mwang badi kidadu kinikwi yinan yina dine sweki̱ku n ti nebang kiyodu ni ki swan chi, kiyodu ni ki kaddau kini fwareng kiyodu ni kadu kini kasan mwayin chi no ma yinbuwe mwan ku chi no mang kunbuwe dine swe kimwan n ti niban, we yikotu miyidu we finan we wandi chi mima da wandiye kinwe tamang yinan yinan dine tewuduwe kitti ka̱ke yinu chi mu maditu ka wule niye kokon be sudu suduye kiyindu ko a niba a swe a finumu a ki fwa yambilim a kima chi dakan ka yikonge mayi ka bemiye ka wuka kelamiye a bena sweti du we fiko dine ke kina miya chi nibu ki miya da fikonge to wunan chi kaeule diye kaan kunni kini sinne mi̱made chi kaktu ma madu dine kaddu maan mami ditu madu kini nir mini din kuma min nwe tamang chittu mumaditu bwesimu, kinweti tamankan nayemi kinweti tamang kangu ka wule niye we lo kwan kinweti tamangi wu nang chi nin maduwe wandi wu wiine kanan wule chiye tamang kangu.